Raha ôhatra hoe tavela amina planète hafa za ai, de ra efa misy hanigny sy rano ampy za akagny ai de rah atôko <hesitation> hômankanigny za magnano voky tsara de kô fa voky za de mandry de <hesitation> kô mifoha avakagny zao karanjegny fôgna koa o homankanigny de kô fa <hesitation> vitavita zegny misy telephone za de magnatso ôlo afaka tokony antsôviko mba hamonjy zao afahako miala akagny.